Cuando inwotoch ma' yan yan <noise> jach yan basura entonces inten musik' junp'ee miis ink'atij miis te'lo' y miis tulakal y wotoch tulakal intzo'otzik inb'o intulik tulakal injok'saj tinwotoch tulakal y pat'äl ma'lo'.